أول شي نفتح التطبيق اللي هو تطبيق قوقل بلاي، بعدين في خانة البحث نكتب اسم البرنامج أو التطبيق اللي نبي ننزله، بعدين لازم نتأكد إن هذا التطبيق أو البرنامج موثوق منه وما في أي مشكلة على الجهاز، إذا ما في أ] مشكلة نختار على التثبيت بعد ما نختار التثبيت راح تتم عملية تحميل البرنامج أو التطبيق، وخلاص كذا نكون انتهينا من عملية تثبيت البرنامج.